Taka tintoo ja kan'o ka jata stuvaun chi oó ja oó ja yuan jinu ko chugun te yuan kanii te iyo ja yukani ka ka jo'ó na kutxia ka jata ñukuún stu'uvaun ja ka nijnta in kɨtɨ kɨtɨ ka já yuan kua jinio koo chuku oó na jin kɨtɨ jinu koo nu stuvaun te ka jitni tiún un te a ni'iña ni'iña tintoo un jaaña yuan kua a ka jata ñukuún jata ñukuún stu'uva yuan ja ja nijtaaan kɨtɨ jaá.